Noruega kua Tëtäguasu oyeapovaera nación ou siglo pañandepogui jokuae araripe oyemboyao sueciagui, mopeti eta chaupopa pandepo arasape jetayae guinoi ivira guasureta jaeramiñovi oikokatureta museore jetavi jokope oï barcoreta tätävi ouyemboete esa jokope ipuere opindapo reta icapital jeeko Oslo imiarireta noruegope, ikorepoti jae corona noruega kua tëtä ñavaeko continente europape